Wi ma ga, njali ma ugín yo bso, <noise> mo, hú ma, a mmeese, umada ñíni wi ma boonjini, uga to a we, umada ñíni húri yaa wo, ndi nyaa wi mo winwaasiri ngi biñaŋ uu ttu janga yaa. Bije yaa antimbaa ttim mada baŧe, antimbi mada baŧe <noise> holi gíta awooye bso. Ha bari mo aga aboonje, winwi tíngani a meese ma ameesim bembe, wi gí ye wiin giñinle flee flee, dúniyaa wo, mo unbiiŧa gboonje ubiiŧa gwooye, wi mada húra, Ndu uluus mo a mtaandi biinde winwi gíni wi yaa wiindi ma, wi man tíngani utin saagiriti ngi hal, wi mantíngani utin daajiriti ngi biñaŋ, wi ma nŧootratina ngi biñaŋ wi ma unñaa hú ma wi ma ugaade, wi ma unñaa biñaŋ <noise> glo gfana. Wee tínga njali ma ugini bso, mo umada yuutile, ugee nan ga hamma, me an boonjina. Win bangina númi anwoona, ndu ugita a wo bso, njali ma mmeese ma gí mbo, njali ma dúniyaa ma gim bo waabo, mo fwoo fembe waabo uwidi fi umada yaanta a fi, golla gaaj ge gí gwili gbúuta, ndi glo giinda gaŧ uma fan ma fan ma ungi húri mo, yaa ño mu, ii tta gí mbúuta. Wi yaa winda ma inhúri wi, wi ma nnúmni agiti inhúri wi, wi ma ndaangi biñaŋ inhúri wi, wee wi ungédi biñaŋ. Wee wi tínga handamba, umada gitile, <noise> we gíte a bboorin hali ma faŋ ma, faŋ ma, hú ma ngi liiti wiindi ma ngi glo giindi ma, we fana yaanti bgo biindi ma antimbi gom njali ma umadan bi yaa hí ma húrin yaa, biyaa aa mmúf. He a dúniyaa bâginan bo we, hinooni so ugegegi samindi, gantu ummada múŧi andúbatu, bari homoyes, uga gínŧ. So ugí ngi yaa wo biñaŋ ma nhaŧa a hú, wo biñaŋ ma nfuuŋte a hú, wi baa ggí wili uwooye, we mbiiŧa a btooti ma